Samihafa ny toetr'andro amin'ny faritsy atsimo sy amin'ny faritsy avaratsy ny Nizeria. Ny amin'ny faritsy atsimony e da ahità toetr'andro trôpikaly sady orana maro magnoran-dava avao izany. Da any amin'ny faritsy avaratsy iny kosa anefany maiky sady mafana.